Nifurie isheherekea mfiri wakwa weghirwa nichifunga nimlombe mrungu anjinike miaka mingi, anjinike afya njiacha. Anjinike kila kindo, yani thafunduniyashigha namlomba anjinike kuyo, thifurienyi isheherekea tha yandu vengi nyi.